Khadrawat ien fa samirei oie galag, gota galag <hesitation> feli galag, <hesitation> basal makada galag, akendiko, arjeiko, agiseiko, gindariko, aajwako, <hesitation> fantiko, fantigoni samakon, aler jawakon <hesitation> jawa kalag aajwa galag eli.